قوي پاسورډ باید اوږد او پيچلی وي. تر لږ تر لږه اته تورو څخه زیات وي. لوی توري، کوچني توري، شمېرې او نښې ولري. مثلاً: ”پټ-کود یو دوه دری شکل یو ښه مثال دی. د عامو نومونو، نېټو یا ساده لغتونو څخه ډډه وکړئ